Mi havas multe [gramatiko|da] manĝaĵojn, <hesitation> kiujn mi volas provi, sed bedaŭre mi ne scias esperantajn nomojn de tiuj manĝaĵoj. <hesitation> Tial mi ne... mi ne povas priskribi ilin kaj ne povas diri kial mi volas provi ĝin... provi ilin. Pardonu!

<hesitation> Mi laboris, tial ve- vespere mi simple iras al mia hejmo. Ne interesa respondo, ĉu ne?